يا راجل قال لك هذا اللي بكر هذا بكري هذا راه ان شاء الله راه نهاره مبارك، تلقى البركة فيه ونهاري يعدي طويل، أما انت ما تنوضش بكري تنوض تجي متقلقش تنوض مديقوتي ما جي تنوض تتقهوى وتنوض تصلي وتخرج، تلقا راح عليك عليك الحال ياو ما كانش كي تبكر، أسمع البكور هوا الرسمي فهمتني، راه الأرزاق تتقسم في الصباح بكري، اللي ما ينوضش بكري راه رزقه ما يجيش معاه.